جدوں میں لفظ آزادی بارے سوچدا ہاں تاں پہلے آ چیزاں جو مینوں یاد آوندیاں ہن۔ اوہ ہن <hesitation> سوتنترتا چاہُنا اتے بغیر کسے روک ٹوک دے۔ جیون دی سمرتھا اتے اپنے آپ نوں ایکسپریس کرن اتے۔ <hesitation> اپنی بھاونا نوں دووجے نوں ادا کرن دی سمرتھا سکدی ہن۔ آزادی ویکتیگت ہو سکدی ہن۔ جیویں اپنے جیون لئی فیصلے کرن لئی۔ آزادی اتے سماجک طور تے جتھے لوکی یا قوماں نوں انتیواد یا نرتھتا <hesitation> تے۔ مکتی ہوندی ہن ایہ اک ایس ادھارنا ہے۔ <hesitation> جو آزادی اتے روک ٹوک دے۔ توہاڈے نال سبندھت کیتا جا سکدا ہن۔